المتاحف ال- المفضلة لي أغلبها- أغلبها مو في السعودية أصلا، أغلبها في مصر، يعني زي عندك مثلا <hesitation> المتحف ال- <hesitation> التحرير هناك ما أدري شو اسمه، بس في جوه معالم وفي جوه آثار شامل كل شي. وليه أستمتع بزيارتها؟ لأن يا أخي تعرفني تاريخ من تواريخ وعصر غير عصرنا.